Danemarka ndraiky zen̈y tamy arivo valonjato efapolo sivy amby tôno zen̈y no nanôlo konstitisiô zen̈y izy mba ahafahany nahazo monarsiasia konstitisionely zen̈y reo. De niala taminy fanjakana izy zey.